Raha koa zash a agnaty ala da minday amesa aho mba hiarovako tegna da minday briquet koa ohatry mba mahandro.